स्वीडन की संस्कृति के बारे में हम कुछ बात <noise> इहाँ बता सकिला। जैसे उहा के लोग बहुत अमतौर पर बहुत मिलनसार विनम्र और शिष्ट होले। प्रगतिशील और आधुनिक देश होले के बाद भी स्वीडन के लोग अपने बहुत पुराने संस्कृति और परंपरा के भी बहुत अधिक महत्व देले। एकरे <noise> साथ-साथ अपने प्राचीन <noise> उत्सवों के भी मनावेलें। इहाँ के लोग इमानदारी के गुण बहुत अधिक पसंद करेलें और इहाँ के माने अक्सर खुद भी इमानदार होले। ईकरे साथ-साथ इहाँ के मनई कवनो भी चीज़ी के बहुत अधिक मात्रा में पाइल के इच्छा नहीं करेलें बलकि <hesitation> इनके वा मनल हो कि कवनो भी चीज़ सही मात्रा में उपलब्ध होइक चाही। न बहोत ढेर चाही होइक और न ही बहुत कम होइक चाही।